E̱e̱n, ño̱ꞌo̱n nduyáá ste̱e̱, nduyáa̱ máꞌ rí mu̱- muni̱i̱ khaa xndú rá, ndaꞌyóo ma̱geꞌgoo ne̱, jngó. Pero antes nuni̱i̱ khee mbá nájmii̱ nduꞌyée̱ khaa iná rí nejndoo, e̱ste̱e̱, rúma. E̱ste̱e̱, al vez guaꞌdáa̱ khiin, tikhu exi̱ khii̱n rí nduyáa̱ rí na̱ꞌngo̱o̱ rí ma̱xáma̱jan, oo ma̱xáto̱ꞌo̱o̱ xúkú ma̱a̱- maxpíꞌthá xúgíí, e̱e̱n, rí nuni̱i̱ ikhii̱n rá, nduꞌyée̱ e̱ste̱e̱, e̱e̱n iná rí nejndoo. E̱ste̱e̱, ñawúun exe̱, ste̱ rí, ikhaa xkuíya̱, jngó nuni̱i̱, nuni̱i̱ depende ndí, náá rí e̱ste̱e̱, tsíin ño̱ꞌo̱n ñajúu̱n. Júwá tsí, nune̱, e̱ste̱e̱, mbá nojógoo ne̱ xúgíí, oo júwá tsí none̱ xóo, xóo xúba̱. E̱ndo̱ó yáá ste̱e̱, nune̱ ne̱ khii̱n rá, depende, ste̱e̱, náá rí e̱ste̱e̱, náá tsí ño̱ꞌo̱n ñajúu̱n. E̱ste̱e̱, ndóo yáá nuni̱i̱ ne̱, nuni̱i̱ mbá xóo ma̱, ste̱e̱, ma̱xáto̱ꞌo̱o̱ iya, oo mbá xóo ma̱xáꞌkha̱ mbáa xu̱kú, e̱ste̱e̱, me̱kho̱ khaa xndú régúu̱n, jngo porque nu̱ña̱wáa̱n ndu yáá, ste̱e̱, ndóo yáá- yáá naꞌne máꞌ ne̱ khaa ño̱ꞌo̱n khaa, e̱e̱n, nagegoo ne̱ nuni̱i̱. Pero e̱ste̱e̱, ndó yáá nuni̱i̱, nuni̱i̱mújúu̱n ne̱ rá, buína̱ jaꞌyoo nune̱, nune̱mújúu̱n ne̱ xúgíí khaa rí nduꞌyée̱ ikhii̱n entre ikhii̱n máꞌ, a̱jmii̱.